Eoa Iran zany zany zao pays arabo zany fahaizako an'zany. Malaza mahay mahandro hono. Io zany tsy antsika gasy foana mahay mandoky io fa zareo any koa mahay za- ma- any le resaka ma- mahandro io zany ny haindreo any. Bakeo reo koa somary um! mafy loha laolo reo am'resaka baomba ty koa noforonin'ny tsy manjary reo aby raha io. <noise>